एक क्रेडिट कार्ड बैंकिंग प्रणाली का एक व्यवस्था होला, जौन कि अपने मालिक के धन खत्म होकला के बावजूद भी बैंक के तरफ से उधार लेके धन खर्च कइले के आजादी देवेला। ई क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का एक वस्तु होला जौने कि कऊनों भी बैंक बनावेला और अपने ग्राहकन के देला ताकि उ पैसा ना होकले के स्थिति में भी पैसा खर्च कर सकें।